erlendir verkamenn leita í auknum mæli á bráðamóttöku Landspítalans í tengslum við vinnuslys yfirlæknir segir að allur gangur sé á því hvort þeir eru tryggðir og með íslenskar kennitölur sumir leiti ekki læknishjálpar fyrr en of seint Geir Haarde fyrrverandi forsætisráðherra segir að stjórnendur Kaupþings hafi blekkt sig til að veita þeim lán í bankahruninu lánið átti að bjarga Kaupþingi í Bretlandi en fjármunirnir hafi

farið í annað dansspor og ákall

um samvinnu á flokksþingi Íhaldsflokksins í dag dugðu ekki til að sannfæra andstæðinga hennar í flokknum um að fylgja henni hún segist óhrædd við að yfirgefa e s b án samnings Alþýðusamband Íslands gagnrýnir Vinnumálastofnun harðlega og segir að hún hafi brugðist eftirlitsskyldu sinni með því að stöðva ekki ólöglega starfsemi Primera hafnar alfarið ásökunum a s í deila verkkaupa og verktaka seinkar nýrri stólalyftu í Hlíðarfjalli um heilt ár forstöðumaður skíðasvæðisins segir vonbrigði að lyftan verði ekki tilbúin fyrir veturinn eins og til stóð aukinn fjöldi erlendra verkamanna hefur undanfarin misseri leitað á bráðamóttöku Landspítalans einkum í tengslum við vinnuslys allur gangur er á því hvort þeir eru tryggðir og með íslenskar kennitölur lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er nú með nokkur í fréttaskýringaþættinum kveik í gær var fjallað um slæma stöðu útlendinga á íslenskum vinnumarkaði í þættinum var meðal annars annars sögð saga Sana

aðstæður hans eru sagðar bera öll merki vinnumansals og málið er eitt nokkurra sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú sem slíkt engin

hafa þó hingað til ratað fyrir dómstóla hér á landi enda skilgreining á vinnumansali þröng samkvæmt íslenskum lögum við erum ekki með endilega mörg mál en við erum með nokkur mál og við höfum ákveðið að reyna að fara þá leið að athuga hvort okkur

að fara með þau alla leið í gegnum kerfið við höfum aðeins viðrað það við ráðuneytið hvort það eigi að skoða raunverulega samsetninguna á lagaákvæðunum málefni útlendinga á íslenskum vinnumarkaði rata í auknum mæli inn á borð lögregluyfirvalda það er

er alveg greinilegt að það er verið að hlunnfara einkum útlendinga sem eru hér í ýmsum störfum með margvíslegum hætti ég myndi segja að algengasta myndin sem sem birtist okkur

raunverulega alls kyns aðbúnaður á vinnustöðum sem sem hefur komið upp það eru fjársvik sem sem að þessu tengjast þannig það eru svona atriði sem eru miklu algengari en að það sé það sé verið að tala um mansal yfir

tuttugu og fimm þúsund útlendingar eru við störf hér á landi og njóta almennt verri kjara og aðbúnaðar en íslenskt

í sömu störfum og eru auk þess mun líklegri til að slasast við vinnu landspítalinn hefur ekki farið varhluta af því við höfum fundið fyrir auknum fjölda erlendra verkamanna sem koma hingað til okkar sérstaklega í tengslum við vinnuslys við höfum ekki nákvæmar tölur í þessu samhengi en það er alveg klár tilfinning að

síðustu fjögur til fimm ár við höfum haft sérstaklega áhyggjur af því að það hefur verið erfitt fyrir okkur að í endurkomur til eftirlits á þeirra áverkum en við höfum líka lent í því að

átt í erfiðleikum með að útskrifa það þar sem þeir hafa átt í erfiðleikum með að komast aftur í sín húsnæði hafa ekki haft neina tengiliði á Íslandi allur gangur sé á því hvort fólk

með tryggingar eða ekki

ekki einu sinni með íslenskar kennitölur og aðrir skrái sig gagngert inn á röngum kennitölum ef við höfum reynt að kanna málið og spurt þá út í þetta þá hefur það verið í þeim tilgangi að forðast kostnað það er alveg klárt að þetta er hópur sem er í áhættu um að fá ekki jafn góða læknisþjónustu

og þeir þurfa á að halda dæmi séu um að fólk í þessari stöðu leiti ekki læknishjálpar fyrr en of seint þetta er allt

allt frá því að vera minni háttar skurðir og tognanir yfir

vera lífshættuleg slys og jafnvel banaslys það eru dæmi um fólk í þessum hópi leiti sér mjög seint læknishjálpar og ekki fyrr en í fulla hnefana þess má geta að Kveiksþátturinn verður birtur á vefnum

með enskum texta og pólskum Geir Haarde fyrrverandi forsætisráðherra segir að staðan hefði orðið allt önnur í bankahruninu ef stjórnendur Kaupþings hefðu staðið við orð sín um að gera upp við breska fjármálaeftirlitið þeir hafi blekkt hann til að veita bankanum neyðarlánið í hruninu tvö þúsund og átta allir stóru viðskiptabankarnir þrír leituðu til Seðlabankans haustið tvö þúsund og átta um lán seðlabankinn hafði ekki burði til að lána þeim öllum en lánaði þó Kaupþingi þann sjötta október tvö þúsund og átta fimm hundruð milljónir evra eða um áttatíu milljarða króna þetta var neyðarráðstöfun til að bjarga Kaupþingi svo bankastarfsemin öll færi ekki á hliðina seðlabankinn veitti lánið eftir samráð við forsætisráðherra Geir Haarde segir að bankastjórarnir hafi ekki komið hreint fram og þeir sögðu það liggur allt fyrir um það

ætti að fara til að eða hvað já heldur betur við ætlum að rifja upp þessa örlagaríku atburði fyrir tíu árum og velta upp spurningum

verður í lengra lagi í kvöld hingað kemur fjöldi gesta

á meðal þeirra eru Katrín Jakobsdóttir Ólafur Ragnar Grímsson Gylfi Magnússon Sigríður Benediktsdóttir og Guðni t h Jóhannesson já

Bretar ganga óhræddir úr Evrópusambandinu án samkomulags við e s b forsætisráðherra Breta á flokksþingi Íhaldsflokksins í dag samflokksmenn hennar segja að flokksforystan hafi gengið á bak orða sinna forsvarsmenn Evrópusambandsins gera lítið til að einfalda Bretum verkið og vilja greinilega senda skýr skilaboð til aðildarríkja það sé bæði erfitt og óhagstætt að ganga úr Evrópusambandinu og ekki

hægt að velja úr hverju sé sleppt og hverju haldið stirt og erfitt íhaldsflokkurinn er klofinn og

Johnson stal senunni á flokksþinginu Evrópusambandið vill ljúka samningaviðræðum fyrir lok þessa mánaðar en aðeins hefur náðst saman um

þrennt hversu mikið Bretar skuldi e s b hvað verði um landamæri Norður Írlands og stöðu þeirra Breta sem búa utan heimalandsins nú taka viðræður um viðskiptasamninga við og búist er við að þær reyni mest á May og félaga

a s í segir Vinnumálastofnun hafa brugðist eftirlitsskyldu sinni við að stöðva ólöglega starfsemi Primera hér á landi hann telur að harðari stjórnunarhættir Icelandair muni draga

dilk á eftir sér og hvetur stjórnendur til að draga uppsagnir til baka flugfélagið hafi stundað félagsleg undirboð á íslenskum vinnumarkaði og þegar félagið lýsi yfir gjaldþroti liggi fyrir ótímabundin vinnustöðvun vegna kjaradeilna vandinn er að við höfum ekki fengið stjórnvaldið það er að segja Vinnumálastofnun í lið með okkur að stoppa þetta að grípa þarna inn í við teljum stofnunina hafa haft valdheimildir til að gera það og forða því bæði þessum starfsmönnum sem sitja hugsanlega strandaglópar

heimi og ég tala nú ekki um ferðamennina sem vegna þess a svona starfsemi á ekki að geta þrifist hérna í skjóli afskiptaleysis stjórnvalda stofnunin hafi heimildir til að stöðva rekstur til þess að tryggja réttindi starfsmanna ég verð bara að segja alveg eins og er mér finnst í þessu máli og því miður fleiri öðrum þá sé ekki verið að sinna þessu sem skyldi Vinnumálastofnun sendi frá sér

í dag og lýsti undrun sinni á orðum a s í a s í hafi verið fullkunnugt um að stofnunin hafi ekki haft lagaleg úrræði til að hafa afskipti af Primera

stofnunin hafi unnið með aðilum vinnumarkaðarins til að sporna við félaglegum undirboðum og

hafni ásökunum í ályktun a s í um að hún sinni ekki lögboðnu eftirliti a s í sendi einnig frá sér harðorða ályktun í garð Icelandair sambandið telur flugfélagið á rangri leið með því að segja upp

á annað hundrað flugfreyjum og

ákvörðun flugfélagsins um að útvista verkefnum til Eystrasaltsríkja minni óþægilega á viðskiptahætti Primera

við virðum alveg þann vanda sem kann að vera í rekstri þessa fyrirtækis en þetta er ekki góð lausn finnst mér eru þá harðari

að birtast já miklu harðari og grimmari sem að ég held að hljóti á endanum að draga einhvern dilk

eftir sér en þetta er okkur mikið áhyggjuefni eyðileggingin eftir eyðileggingin eftir hamfarirnar í Indónesíu í síðustu viku kemur betur í ljós með hverjum deginum sem líður nú er staðfest að rúmlega fjórtán hundruð létu lífið á eynni

í jarðskjálftanum og flóðbylgjunni sem fylgdi þúsundir slösuðust og allt að sjötíu þúsund misstu heimili sín flóðbylgjan þurrkaði nánast út nokkur þorp í og björgunaraðgerðir ganga hægt og illa það á ekki af íbúum

að ganga því eldgos hófst á eynni í morgun

stendur upp af fjallinu í um fjögur þúsund metra hæð og yfirvöld hafa hvatt íbúa til að halda sig fjarri í Reykjavík skoðar nú ásamt eldvarnareftirliti slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu hvort brotin voru lög og reglur með því að setja timbur undir klæðningu Laugalækjarskóla forstjóri Mannvirkjastofnunar lítur það alvarlegum augum að skólinn hafi verið klæddur með öðru en því sem fram kemur í

reyndist vera timbur og pappi segir Bjarni Kjartansson sem sinnir eldvarnareftirliti slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins þá hafi verið erfitt að rífa

það sagði í

þarna væri klæðning í flokki

sem greinilega var ekki í flokki eitt er klæðning sem er mjög tregbrennanleg Bjarni Kjartansson segir að það hafi

ekki verið raunin því timbrið hafi brunnið mjög auðveldlega við sem erum með regluverkið hjá ríkinu hjá Mannvirkjastofnun lítum svona mjög alvarlegum augum vegna þess að það gerðist fyrir einum tveimur árum eldsvoði í London þar sem menn voru með brennanlega einangrun sem endaði á hrikalegan hátt mikill harmleikur björn hefur

rætt málið við Nikulás Úlfar Másson byggingafulltrúa í Reykjavík Nikulás vildi ekki veita fréttastofu sjónvarpsviðtal en sagði að málið væri í skoðun aðspurður sagði hann að jafnframt verði skoðað hvort tilefni sé til að ráðast í úttekt á öllum skólabyggingum í borginni Nikulás segir að málið sé litið alvarlegum augum vegna þess að

klæðningin hafi ekki verið sú sem byggingafulltrúi hafi samþykkt í aðaluppdrætti að tengibyggingu Laugalækjarskóla sem kveikt var í í í fyrrinótt tilhneiging er að reyna að auka orkunýtingu bygginga einangrunarefni utan á byggingar þá er kannski freistingin sú að setja eitthvað létt sem er brennanlegt við verðum að takmarka það mjög mikið vegna þess að það getur orðið stórslys peningastefnunefnd Seðlabankans hefur ákveðið að halda vöxtum bankans óbreyttum

bankans sem eru vextir á sjö daga bundnum innlánum verða því áfram fjórar komma tuttugu og fimm prósent ákvörðunin er í samræmi við spár greiningardeilda bankanna meiri hagvöxtur var á síðasta ári og á fyrri hluta þessa árs en gert var ráð fyrir hins vegar bendi margt til þess að mögulega dragi hraðar úr vextinum tölur sýni að meira jafnvægi sé hjá fyrirtækjum og dregið hafi úr kortanotkun landsmanna á síðari hluta árs hvort vextir verði hækkaðir eða lækkaðir á næstu mánuðum verði að koma í ljós helsta óvissan hér innanlands niðurstaðan úr kjarasamningum sem líklega mun ekki liggja fyrir fyrr en í í byrjun næsta árs en það er ljóst að ef að þær verða ekki í

í takt við verðbólgumarkmiðið þá þá gæti það að öllu öðru óbreyttu kallað á kallað á vaxtahækkun forseti Bandaríkjanna vakti mikla kátínu og aðdáun stuðningsmanna sinna þegar hann gerði grín að konu sem sakar brett

er á lokastigi Donald Trump ávarpaði stuðningsmenn repúblikana á kosningafundi í Mississippi í gær hann tryllti salinn með því að gera grín að Christine Blasey Ford sem í síðustu viku kom fyrir Bandaríkjaþings og rakti hvernig brett

Trumps hefði reynt að nauðga henni þegar þau voru í menntaskóla

hljóðið í Trump var með talsvert öðrum hætti í síðustu viku stuttu eftir að Ford hafði lokið vitnisburði sínum

nú ásakanir á hendur

rannsókninni lýkur í þessari viku og verður skýrsla FBI send þingmönnum öldungadeildar þegar þeir hafa kynnt sér skýrsluna verða greidd atkvæði um

þýðir að lítið þarf til svo að verði hafnað tveir þingmenn repúblikana úr öldungadeild

gagnrýnt framkomu Trumps í gær og sagt hana bæði ranga og skelfilega ný stólalyfta í Hlíðarfjalli verður ekki tilbúin í vetur framkvæmdir hafa verið frystar í þrjá mánuði vegna ágreinings verkkaupa og verktaka vonbrigði segir forstöðumaður skíðasvæðisins vinir Hlíðarfjalls keyptu stólalyftu í fyrra með styrk frá Samherja heildarkostnaður var áætlaður um

þrjú hundruð og sextíu milljónir lyftan verður sunnan við efri hluta stólalyftunnar sem er þar fyrir og þaðan verður hægt að fara upp um tólf hundruð metra hún gjörbreytir aðstöðu í fjallinu með því að gera efri hlutann aðgengilegri lyftan kom til landsins í vor og hófst þá vinna við uppsetningu við vorum búnir að undirbúa svona slóða um fjallið byrjaðir á nokkrum undirstöðum og

sem fyrirtækið g Hjálmarsson fékk eftir útboð reyndist umfangsmeiri en samkvæmt verklýsingu ágreiningur kom þá upp milli verktakans og vina Hlíðarfjalls um hver ætti að bera kostnaðinn framkvæmdir voru stöðvaðar um miðjan júlí þá var verkið afar skammt á veg komið og hefur ekkert verið gert síðan því er ljóst að lyftan verður ekki tekin í notkun í vetur eins og til stóð það eru náttúrulega vonbrigði ekki bara fyrir okkur heldur alla

það var búið að byggja upp svolitla spennu og svo verður spennan ekki hann telur að bæjaryfirvöld hefðu geta stigið inn í sumar og leyst úr deilunni skíðasvæðið hafi þó ekki verið ofarlega á þeirra dagskrá svo árum skiptir og því þurfi einkaaðilar að standa straum af uppbyggingu

hefur ekkert gerst í tíu ár þá held ég að menn séu ekki að sinna þessu verktakinn Guðmundur Hjálmarsson segist í samtali við fréttastofu hafa boðið afslátt svo höggva megi á hnútinn Guðmundur Karl telur að það takist og framkvæmdir hefjist innan tíðar

leið og og snjórinn fer næsta vor þá getum við byrjað á fullri ferð ég held að lyftan fari örugglega upp næsta sumar við skulum sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins Bjarni Þór Viðarsson úr f h lamaðist á hendi í fótboltaleik í febrúar hann gat ekkert spilað á Íslandsmótinu í ár og segir óvissu ríkja um

verkamenn leita í auknum mæli á bráðamóttöku Landspítalans í tengslum við vinnuslys yfirlæknir segir að allur gangur sé á því hvort þeir eru tryggðir og með íslenskar kennitölur sumir leiti ekki læknishjálpar fyrr en of seint

Geir Haarde fyrrverandi forsætisráðherra segir að stjórnendur Kaupþings hafi blekkt sig til að veita þeim lán í bankahruninu lánið átti að bjarga Kaupþingi í Bretlandi en fjármunirnir hafi farið í annað dansspor og ákall May um samvinnu á flokksþingi Íhaldsflokksins í dag dugðu ekki til að sannfæra andstæðinga hennar í flokknum um að fylgja henni hún segist óhrædd við að yfirgefa e s b án samnings Alþýðusamband Íslands

gagnrýnir Vinnumálastofnun harðlega og segir að hún hafi brugðist eftirlitsskyldu sinni með því að stöðva ekki ólöglega starfsemi Primera

Vinnumálastofnun hafnar alfarið ásökunum a s í deila verkkaupa og verktaka seinkar nýrri stólalyftu í Hlíðarfjalli um heilt ár forstöðumaður skíðasvæðisins segir vonbrigði að lyftan verði ekki tilbúin fyrir veturinn eins og til stóð þá er þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri og

síðan er komið að þeim stóra Kastljóssþætti sem við höfum fjallað um hér í fréttatímanum tíu árum frá hruni